Ny amin'ny faritsy e ny amin'ny faritsy e avaratsy Kanada igny zany e da ahità toetr'andro mangatsiaky sy oram-panala mandritra ny ririnina. Da misy koa fahavaratsy mafana sy fohy.